<noise> loñi, matye, mierku, jueve, viañi, sabru, ndominku, <hesitation> kɨvɨ loñi sa'a‑ndi nakanda‑ndi ña'a loko ka iñu nu ña'a nakanda‑ndi tyi kuandyiko‑ndi kuanakatya‑ndi nuñi kuatiso‑ndi cafe kuakaxin‑ndi nuñi nakatya‑ndi ko'o nu ña'a ndɨ'ɨ ta kuatyaa‑ndi xita ndɨ'ɨ chinu xita sa'a‑ndi kɨvɨ takuan ta sava'a‑ndi ndyayu tyi kua'an yɨɨ‑ndi kuasatyiñu‑chi tyi'i‑ndi ko'o‑chi chachi‑chi xita tandɨ'ɨ kua'a van ta tɨ'vɨ‑ndɨ ve'e nu ndɨ'ɨ indyiko‑ndi ta <hesitation> ndɨ'ɨ ndyioko ndɨ'ɨ tɨ'vɨ‑ndi van ta kɨ'vɨ‑ndi sa'a‑ndi tyiñu na tyiñu sa'a maa‑ndi sa'i sa'a‑ndi isa kɨ'vɨ‑ndi isa ka ka uchi ta keta‑ndi isa ndya ka u'un nu iñi ta nduku tuku‑ndi xita kee yɨɨ tuku‑ndi kua'a nachá‑chi sasatyiñu‑chi chasava'a‑ndi ndyayu kachi‑chi ta kɨvɨ marte suñi ta sa'a‑ñi‑ndi sa'a‑ndi. kua'in yuvi chi'in soo randyi'i kua'in kuandyake skuela chii randyi'i icha ora kuu receso chachi randyi'i xita kua'an‑ndi ta kuu ka uchi iin kuasakachi‑ndi chi randyi'i ve'e skuela ta ndɨ'ɨ van vendichi tuku‑ndi ve'e kuasa'a‑ndi tyiñu tuku kuatɨ'vɨ‑ndi kuaxiko‑ndi cha‑xiko maa‑ndi kua kua'in sakumi lee sakutyi lee cha'i chakachi lee sa'i chakachi lee sa'i pasta sa'i ndɨ́vɨ sa'i ndutyi sa'i chachi‑chi ta nuu iñi ikɨ'vɨ‑chi sɨkɨ‑chi sa'i kuenda chi‑chi kua'in chata‑chi ndɨ'ɨ van ta kixɨ‑ndi ta tuvi tuku suu‑ñi cha‑sa'a‑ndi kɨvɨ ñerku <hesitation> suu‑ñi ndyiko‑ndi ta iyo tuku ñɨvɨ kichi ñuu kɨvɨ nerku tyi kɨvɨ va'a kuu ka'an‑chi vachi‑chi ve'e ñu'un vachi‑chi tyi kuñi‑chi ndatu‑chi kɨvɨ nerku tyi kɨvɨ va'a kuu ka'an‑chi ta vachi‑chi ta cha'an‑chi ve'e ñu'un nakuatu‑chi. Minu kɨvɨ tuku ta ita'an‑chi minu kɨvɨ jueve koo viko kuiya randyi'i isa'a‑chi invitar chii se'e‑ndi kana‑chi kichi‑ndo lo'o viko katyi ñɨvɨ kunanduku‑chi chii‑ndi ndya ve'e ta ku'un‑ndi ta nacha ku'a kuu viko kana‑chi ka kumi chii‑ndi kua'an‑ndi yinda'a‑ndi regalu yinda'a‑ndi xita kua'an‑ndi viko nacha‑ndi viko cha'a‑ndi regalu chi randyi'i cha'a‑ndi xita chii ñɨvɨ cha'nu kɨ'vɨ ñɨvɨ cha'nu tyi'i‑chi ko'o‑ndi kɨ'vɨ randyi'i sɨkɨ‑chi chi randyi'i kɨ'vɨ kɨ'vɨ‑ndi chata‑ndi yaa mañanita nu uatya'ndya pastel ta ndɨ'ɨ nu kuatya'ndya pastel kuasacha chavixin kuata'vi piñata tandɨ'ɨ nu yukuan te vendichi‑ndi ta nundɨ'ɨ vendichi‑ndi yukuan ta nacha‑ndi cha'a‑ndi xita kee yɨɨ‑ndi nacha‑ndi ndye'e‑ndi naku sa'a randyi'i nu nacha‑ndi vityi tuku kɨvɨ sabru <noise> <hesitation> kichi ñɨvɨ cha'an iyo ñɨvɨ cha'nu kɨvɨ ma nanduku‑chi nu ndɨ'vɨ chanu‑chi kɨvɨ sabru tyi kɨvɨ va'a kuu kɨvɨ ta'an maa‑chi ku'un‑chi kunandɨkuɨ‑chi nu ndɨ'vɨ chanu‑chi cha'an‑chi nu ña'a stɨvɨ ka iñu chanatu'un‑chi chi'in sutu ña'a chanatu'un‑chi chi'in ma'a ña'a. Tyi nanduku‑chi nuu ndɨ'vɨ chanu‑chi tyi isa'a se'e‑chi kutyi kua'an‑chi kuanatu'un‑chi ama kɨvɨ sa'a‑chi viko ama kɨvɨ ta yukuan <hesitation> kuu‑chi tu'un chi'i‑chi cerveza nu kua'an‑chi cha'mi‑chi inu nu kua'an‑chi tandɨ'ɨ sa'a‑chi takuan ta keta ra‑yɨɨ minu ra‑cha'nu chaka'a‑ra ta yukuan keta‑ra ta nacha‑ra nu ndya ve'e ñɨvɨ icha'an‑ra tyiñu naku'a‑ra tu'un nuu‑chi tye'en icha'in tye'en ka'an ñɨvɨ nu cha'in tyi ku'un tukuo ku nu uñi saubru kundyaka‑yo yukuan ta kukutu va'a tu'un ka'an‑chi chií katyi‑chi ta ka'an‑chi iso xu'un ki'in‑chi ki'in‑chi siendu mii ya'vi se'e‑chi ki'in‑chi uxiko mii ya'vi se'e‑chi ta ndɨ'ɨ ta sa'a‑chi viko nunacha nuu cha'an‑chi yukuan sa'a‑chi chi'í xindɨkɨ chi'í cha'ñi‑chi ndɨvɨ iyo. <noise>